<hesitation> භාෂා වර්ග තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව <hesitation> සිංහල භාෂාව <hesitation> දමිළ භාෂාව. ඒ තුන ලංකාවේ පාවිච්චි වෙනවා. ඊළඟට <hesitation> ස්පාඤ්ඤ භාෂාව <hesitation> ප්‍රංශ <hesitation> භාෂාව <hesitation> ජර්මන් <hesitation> චීන <hesitation> ඒ වගේම හින්දි <hesitation> තව <hesitation> බෙන්ගාලි <hesitation> රුසියානු භාෂාව <hesitation> ඊළගට අරාබි භාෂාව <hesitation> පෘතුගීසි භාෂාව <hesitation> ඉතාලි භාෂාව <hesitation> ඊළගට උර්දු <hesitation> කොරියන් <hesitation> භාෂාව <hesitation> ඊළගට ජපන් භාෂාව <hesitation> ඊළගට තායිලන්තයේ <hesitation> තායි <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ග්‍රීක භාෂාව <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> නෙදර්ලන්තයේ පාවිච්චි වෙනවා ඩච් <hesitation> භාෂාව. ඒ වගේ <hesitation> විවිධ රටවල <hesitation> භාෂා ගොඩක් <hesitation> කතා වෙනවා. ඊළගට <hesitation> ගොඩක්ම <hesitation> මේ <hesitation> වෙන <hesitation> යුරෝපා රටවල <hesitation> ඒ එක එක රටට අවේනික <hesitation> භාෂාව ගොඩක් විට පාවිච්චි වෙනවා. රුමේනියානු භාෂාව <hesitation> එහෙම නැත්තම් <hesitation> නෝවේජියානු භාෂාව <hesitation> ස්විඩිෂ් ඒ වගේ <hesitation> එහෙම තියෙනවා.